Soyabonning asosiy qismlari quyidagilardan iborat. Dastak, gumbaz, skelet, va novda. Dastak soyabonni ushlab turish uchun ishlatiladi va u plastik, yog‘och yoki metall kabi materiallardan tayyorlanadi.